غاح اسألو اشنو اكثغ عمل تحسو يقغبك من الناس حتى اعغف اشنو العمل اليقغبو من الناس والناس تركز على مشاهدتو ، واسألو اي عمل تحب تعملو في حال ما كنت مشهور وعندك متابعين ومعجبين ، واسألو همين اذا كان يتابع قناتنا التلفزيونية لو لا ،